Okutema emiti kireesire sizoni zaahinduka obumwe okooshanga turabona enjura hati enjura turikugibona kukyekukye omushana gujwe munonga mbwenu sizoni ibiri zihindukire haza kireeta n'ebyokurya byabura ahakuba omushana ku gurikujwa munonga ebyokurya ebituraatuhingire bifa.

Gavumenti eine kutaho amashomera agarikubaasa kwegyesa abo barema bakatamu ba abeegyesa abarikubaasa kwegyeesa abo bantu ahabwokuba abeegyesa boona tibarikubaasa kwegyesa abantu ab'oburema

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu nikireetaho entunguuka hamwe kireetaho n'obusingye

Haraba hariho okukwatana ninga okukundana.

Ninkunda kukora emirimo, ninza omuuka, nyoza ebijwaro byangye ntereeza eka yangye naamara nyaame

Abahingi n'abatungi nibarinda ebihingwa byabo omukurabira omu kufuuhirira.

Omu musiri gwangye nimpingamu ebihingwa nk'ebihimba, amashaza, obucoori, emondi n'omugusha.

Okuraara omu butimba bw'ensiri, okutemurura ekishaka ekiri hiihi n'eka hamwe n'okukoresa amaizi amayonjo.

Aha ntuura z'abantu b'emiringo mingi kirareetaho entunguuka n'okukorengana gye mu buteeka n'abantu abu oraba otwire nabo.

Omwana naahugira kukora ebitahikire, kugyenda n'abandi abaana bakamuvuga orashusha takaabaasa kwetekyereza akamanya eky'okukora n'otari n'eky'obutakora

Ni kirungi kuhurikiriza abaratukira emyaka kugira ngu baramanya ebintu bingi kutukira

Omwebembezi ashemereire kutwarizagye abantu abarikwebembera kandi aine kuba aine emicwe mirungi kandi aine kuba arakunda abantu.

Nimbaasa naayara ekitanda, nteho akatimba, nshabe, naamara nyaame

Bamwe barabagingira ngu bataabitunga.

Abakazi nibakora emirimo nyingi munonga, nk'obwebembezi, okukora emirimo y'eby'emikono nan'endiijo mirimo nyingi.

Omu kyanga kyaitu twinemu emigyera ei turiihamu amaizi

Kiresireho ebikorwa bibi mu kyanga kyeitu

Omuntu ashemereire kurya eswiga doodo hamwe naza furutusi

Twine kuhikiirira abeebembezi baitu hamwe n'abaratukiraho nk'abazaire baitu twahurira twine okutiina omu kyanga kyaitu.

Ntakarugire munju yangye mukasheeshe ndabanza naashaba.

Kuvuga kubi omuri ba duriva.

Banywani baawe oine kubagambira ngu emicwe mibi neereetaho obuzibu bwingi munonga kandi neereetaho n'obuzibu aha magara g'omuntu.

Omuzaire aine kusitama n'omutabani we akamuhabura akamwegyesa ekihikire n'ekibi kandi yaakora ekibi akamuhana

Ni kikuru okuhurikiza abarikutukiira emyaka ahabw'okugira ngu nitutungiramu emigisha etari emwe n'emwe.

Kuteekamu eby'okwerinda bihikire

Haagiireho omushana mwingi kandi emiti nizo zirikutuma enjura yaagwa tukagira kirayimeti ebonaire

Kwenda bakure baine amaani marungi.

Omuringo oguhikire ogu naakubaasa kukoresa kuhwera omuntu ari mu busaasi n'okugamba nawe ndamuhuumuriza kubaasa kubamu gye.

Omuntu oragyezaho kurahura omurema ashemeriire kuhebwa ekifubiro kandi n'okumumanyisa ngu abarema nabo baine omugasho nk'abandi bantu.

Eshonga erakira kureetaho butandu omu Uganda n'emihanda mibi kukira munonga enjura yeegwire, emihanda mibi erareeta butandu omu Uganda

Abaziire beine kukora puraani bakakora na tayimutebo kugira abaana baataaha baaruga aha mashomero babe babebeine eky'okukora baramanya eky'okukora kandi nkoku baraakikore. Baaba bateine puraani n'oshanga baataaha baaza omu kakungu kataboniire.

ab'omukyanga kyagye, barazaana emizaano y'omupiira n'okwiruka.

Bashemereire kugambira abaantu aha birakwata aha by'obuyonjo kandi ngu baboneze nahi baratuura.

Nyowe nimpa spiiki okusiima abantu boona.

Obuhabuzi obundaha abaishiki abaratwara enda bakyari bato n'okugira abaana baija baakura babaase kuba baragaruka omu mashomero kwega

Okukora n'amaani kugira nyensyakare obe oine ebyokurya biramara

Omukasheeshe ndakira ku kunywa enkumba n'ekiribwa

Obwegyese nibuyamba abantu kumanya emitwarize y'abantu ab'omu kyanga.

N'okuguma ndabitagaasa omukasheeshe n'omumwebazo ngu bitajunda.

Tushemereire kuguma tubumbatiize eminywa yaitu twaba tureesyamura nainga turakorera kugira tutakaatambuza akakooko kukwata abandi

Nitubaasa kuyamba abantu abaine obwetaago omu kubaaheereza nk'emirimo n'okukora kugira nabo babone akasente k'okuyamba ebyetaago byabo

Omu myaka etaano, nindeeba ndikwija kuba nyine abaana.

Abantu be kyanga kyangye nibatungamu ebirababaisaho omu miringo nyingi nk'okubaziira enkaito, okuruka emicheeka, okukora bodaboda.

Ereesireho entaro hamwe n'obutakwatanisa omu maka.

Ebitebyo bikira kuba biine ekyegyeso ebirimu nibihwera abaana kumanya ebihikire, n'ebigwire n'emitwarize y'abantu

Obuhabuzi obu ndaha omuzaire oine omutabani ari omu kakungu n'okugira asitaamiise mutabani weeye amuhabure amugambire ebizibu abaase kukirugamu

Naagwara ndaza omu igwariro

Ninkira kurya omuceeri.

Okuhuurikiriza abantu bakuru nitwihamu amagezi haza ago amagezi gatuyamba naitwe omu bwire bw'omumaisho nainga gatuyamba omu bw'okushobya obumwe omuntu mukuru naakuyamba akugira ati ogu muhanda ogu ogu waazamu tigwikire haza oshanga waaganyirwamu

Ruhanga akatwegyesa ngu tusasiire mutahi weitu kandi nawe aryatusaasira, akatufeera aha musharaba kugira ebibi byeitu biturugeho mbwenu nitwe tushemereire kuba turarebera ahiri ekizampo kya ruhanga akasasira abantu mbwenu nitwe tushemereire kuba nitusasira abagyenzi beitu.

Nindeeka amaizi omu bintu nka zaabeeseni, baketi, n'ebindi bingi, omu bwire narishi aha eizooba ry'enjura.

Birareeta kukwatanisa omu maka kandi bireeete n'entunguuka omu maka

Okurabira omuu beembezi baabo

Abashaho bararaba omu buremeezi bw'okugambira abagwire eby'okukora abagwire bakakora ebitaribyo

Ninkunda okureeba amakuru aha tiivi, agarikukwata aha birikubaho mu nsi naaba ntari omu by'emirimo.

Akaire aku naandahuriire amashemererwa maingi n'aku eiziina ryangye ryashohora ha lisiti y'abokujwara diguri.

Nibiyamba abantu kweterana bakamanya okyokukora ekiri kubasa kuhweera abantu omu kyanga.

Abazeire bamwe barakora ebintu birabateganiisa bumwe batahe baratera abaana babo.

Kweega aha ntuura z'abantu nikireta entuguka omw'eihanga.

Eby'okurya ebindarya ndabyiha omu musiiri hamwe n'omuduuka.

Kutuheereza securite ehikire kandi n'okugira abeebembezi abokumanya ekibarikwenda kugira ngu haagira ekyabaho, babaase kusorovinga ebizibu byaitu omu buryo obuhikire

Okuza omu kakungu nikituma otahurikiza abazeire baawe, wayega emicwe mibi, n'omweishomero warugamu okatandika kukora ebitahikire.

Nitubaasa kuhuumuriza abantu abaine akakooko ka siriimu omu kyanga kyaitu

Naahurira naaruha, ndabyama.